So mi heɓaay dama mi ndaara gongal moftal ko tarihiiji, mi ɓuray yiɗuki mi yaha njayri Ka'aba nyande Arafa, mi juula, mi jiffina Hajji ko e hitande wore, ngam mi neɓi mi yiɗi mi yaaha leydi Makka mi waɗa kugaal Hajji.